Fômba fandrahoagna akôhô ,izy koa efa pare efa madiy efa voatetitetika ny akôhô, misy fômba roa <hesitation> afaka handrahoagna izy, voalohagny izy na ataognao saosy na atao misy ranogny, izy ka ataognao saosy izy <hesitation> managno saosy tômaty ianao, vita saosy-na tômaty miaraka dongolo miaraka poivra sakay tany jiaby avarinagnao koa akôhô io aroharoanao izy aroharoanao matetika mila tsisy maharaka zegny anao manaroharo izy parapy akôhô io masaka, izy ndraiky ataognao misy ranogny izy tsy managno saosy ianao fô, io akôho io <hesitation> arotsakagnao anaty vilagny ,izy manomboka mitera-drano igny tapoanao rano, avy eo asianao sakay tany hely maka mangimangitry izy, izy avy eo koa ma-malemy akôho io masaka ny.